Kudí achí achí nraka yí ninixhí yu'u kavaxhí, vii dan'un ngá kuixhí ni yudú kavaxhí, ho o on nriyuá kué yuu danun kovixna chí, meni caldó hetuchen i'a tuka chen vee tuka chen mamache doche nakandó já ihó ta na damandó ndó ayuka ho o o- chep chenioxi ján nrikani yú ndó ayivii nrakañini, chinrakanini chinuenta xhí ndóno axhiva'a mendó indó noko vidna chí meninga chen chín ndoté tuku ni kaka tá doní xhinxi vindnakadó jan'ni yuku nikaña yovidná.